طبعًا أحد الأوقات اللي شعرت فيها بسوء الحظ كانت عندما كنت استعد لمشروع مهم في العمل ،وكنت متحمس له قبل يومين بس من -ال- العرض ، -ش- واجهت مشاكل مرة كبيرة في الكمبيوتر ،وأصابني توتر، وضغط، وبالمجمل فشل ال <hesitation> العرض وقت -جا- وقت تقديم العرض ،يعني واجهت مرة صعوبات في التواصل.